Lafa mandeha dia lavitsy. Ohatsy handeha andafy. <noise> Da mandeha amin'ny toera fagnakaloza vola vazaha. Da atakalo vola vazaha gny vola gasy da mahazo ategna.